Unu di li me' cibi prifiruti sunnu l’arancini. Pi fari l’arancini, si cumincia cu priparari lu risu comu si facissi lu risottu. Pi fari chistu, bisogna frìjiri nta na pignata un pocu di cipudda – generalmenti na cipudda pi ogni chilu di risu. Lu risu si pripara agghiuncennu lu brodu a picca a picca, finu a quannu è cottu. Quannu lu risu è prontu, bisogna mèttiri lu zafaranu e qualchi cosa grassa, comu lu burru, lu furmaggiu, o l’ogghiu. Dopu, si fa rifriddari lu risu, accussì li chicchi s’attàccanu e si ponnu travaghiari pi fari li baddi. Dintra la badda ci po' mèttiri chiddu ca ti piaci. Quannu la badda è pronta, s’havi a passari nta l'ovu e appressu nta la muddica, e poi si frìjinu.